والله الرجوع بالزمن لها ايجابياتها الصراحة. في البساطة الحياة الحياة تكون ابطأ اكثر استرخاء ما في ظغوط. الروابط الاجتماعية اقوى وكذا. الثقافة طبعا الجديمة مختلفة تماما عن الثقافة الحالية. قد يكون هناك فرصة بسيطة لتغيير التاريخ. طبعا الاقدار لا تتغير الاقدار بيد الله كلها. لكن ممكن تغير بعظ الاحداث التاريخية بانك تمنع بعظ الاشياء <hesitation> اكيد في سلبيات مثلا نقص <hesitation> التكنولوجيا او الامراظ او الوباء او بعظ التمييز والظلم في بعظ الدول لكن هذا الواقع ولازم نتقبله كله.